اليوم الأول سيكون في الاسترخاء واستكشاف الهوايات قراءة الكتب الممتعة ومشاهدة فيلم، واليوم الثاني الأنشطة الخارجية القيام بنزهة في الطبيعة أو زيارة حديقة محلية، اليوم الثالث للتعلم وتطوير الذات، واليوم الرابع السفر والاستكشاف واليوم الخامس الراحة والاهتمام بالصحة، في اليوم السادس الأنشطة الثقافية، واليوم السابع التخطيط للمستقبل.